एक वैक्यूम क्लीनर धूल खींचे खातिर वायुमंडल में नकारात्मक दबाव बनावेला। जेकर वजह से ऊ धूल के अपने अंदर खींच लेवेला, ई धूल खींचे वाली प्रक्रिया में ऊ बिजली का इस्तेमाल करेला। जेकर वजह से वो के ताकत मिलेले और धूल या फिर कउनो भी चीज के अपने अंदर खींच लेवेला।